unh munɛɛ a mi ami ma vɛ wa, mimɛ, mu nɛɛ a mi mɛɛ wɛ see, mu nɛ ami niɲu ma mɛɛ wɛwa a famu wɛ.